Nah untok kehidupan tu, kami tu biaso e doson kak, kami tu tido tu kan kadang- kadang tu gancang tido kak, karne dak tek tontonan, jadi abes isya jam tojoh tu la tido ha tido tu kan jadi kami waktu banyak tido kan, ha soboh la bangun nah tu, karne ngape dak tek pengaroh nonton tipi dak olah, berayo dak olah karne kelam dak tek lampo jadi lek tido kami yang paling padek tu kami la jam lapan tu la tido ha tido yang baek kami tu tu la jam e lebih gancang, kerne dak tek pengaruh ha dem tido tu wong doson kak, kecuali kami tu ade undangan, kadang- kadang tu balek jam spoloh ha wong ape nak lamaran, ha tu jadi kami tido kami tu bang gak malam tapi men se ah sebanyak- banyak e kami tido tu tetep jam tojoh kerne dak tek lagi la malam, men di doson kak dak tek lampu, nah jadi gancang tido tu untok jago kesehatan kami tu kan isok pagi kan soboh bangon, ha ha soboh bangon tu kan la nak siap- siap nak motong kan motong. Para tu kan, getah tu kan, ha tu kami tu, jadi kehidupan kami tido kesehatan tu jadi banyak la jam tojoh tu la mulai karne dak tek lagi, kalu laen man la di kecamatan ade lampu kan pacak ye tu tido tu sampe jam spoloh balayau dulu ye tu kan, jam spoloh sebelas la balek la tedo tu kan, ha kalo kami doson nia dak la jam tojoh tido kesehatan dem tido kerne karna sipat e men tido kak seimbang dengan kerjo kite siang ha badan tu dak te saket igek rase e aman, segar lagi esok pagi tu, ha tu cerito e men ntok masalah kesehatan sampe takot tido tu nah.